Karazana zavapisotro fantako raha indragnomy moa zany karazany rah indragnomy fantako ohatry hoe dite, kafe, labiera, toaka gasy, <hesitation> bonbon anglais, sprite, coca coca cola moa zany.